Dialɔrǝ ja kpɛɛ wǝ ka la lɔ tie a la ca no otui a pɔrʊ lä wɛ a kaŋ a pɔrʊ lä la wɛ a la kaŋ wǝ wɨ lo ro eniyǝ we ŋlë a la nya otu o ru mɨ ŋwɨ rɨ canɩ otu ŋlë o lo vo o lo kuŋ lä wɛ wɨ ri dielɔrǝ.